אנא בחאלי בחאל בזאף דיאל אלנאס، כנקרא תקريبا בין עשרא חתה ל־חמסטאש כתאב פי לסנה، ח'צוסאן אלא כאנו אלמואצ'יע אללי כנחב, בחאל אלתנמיה אלדאתיה, אלקצץ, ו אלתאריח', אמא פי חיאתי כאמלה, נקדר נקול קרית שי מיאתין חתה ל־תלתמיא כתאב תקريبا, בעצ'הם מאכמלתש, ובעצ'הם קריתהם אכתר מן מרא חית כאנו זווינין בזאף.